د فرنیچر پاکولو د پاره، د دوړو د پاره د مایکروفایبر ټوکر څخه استفاده وسي. لوړې نقطې نه باید شروع وسي او همداسې ښکته په دوراني شکل کونجونه او مابین باید پاک سي. وروسته د هغه نه که چیرې ارایشي توکي پکې وي یا برقي توکي پکې وي هغه پاک سي او که څه شی پر ځمکه باندې پریوزي، یا دوړې او یا هم نور څه شي باید د فرش نه د برقي جارو په واسطه پاک سي.